M̀ɛnii ŋá gɔ́lɔŋ é pîlaŋ ŋɔni mai, ŋɔni-ŋa da dítaa tɔ̂ɔ yɛ̂ɛ berei Ɣâla è dípkɛtɛ la dípulu mai. ŋɔnii dɔnɔ ŋá gɔ́lɔŋ nya ɓa kwa kɛ̂ ma sɔ́ya, ŋɔnii a mɔlɔŋ mîi. Da dítaa tɔ̂ɔ wûrii. Damaa a kɛ̂ a tóu. Tóu ɓe da dítaa kpɔ ma kéle. Da li dí ǹaai kúla dígbiniŋ, dí gɛ́ pere kɔ́lɔŋ. Dí zɔ́lɔ gîe ŋá dia kpîŋ. Sɔ́ya a daa tɔ̂ɔ a tóu-laa kpaa máŋ kéle-laa, kpaa máŋ ɓɛ́i zãai ti da fé naai, da dítaa tɔ̂ɔ a láa. Sɔ́ya ŋaa kɔlɛɛi gêi feerɛ. Da kɛ̀ da ma too-sɔya. Too-sɔya ɓa sɔya nyii gbɔlɔɔi, gɔɔ̂ŋ gbɔlɔɔi. Tɔ̃ya ma kpîŋ s-sɔ́ya kpíŋ-kpíŋ kɔɔŋ kpɔlɔɔi tɔ̃yâ ka tí. Kɛ́ɛ too-sɔya káa ŋɔni kpɔ̂lu. Gâai kpanaŋɔɔi. Sɔyai tí a daa tɔ̂ɔ a mili-mili-pere. <noise> A daa tɔ̂ɔ a góoya a zɔlɔ kpɔ́ gîe ŋá. Bere too-sɔ̂ya a daa tɔ̂ɔ la. ŋɔni da kpɛ́ni-ŋa da dítaa tɔ̂ɔ sɛŋ kɛɛ yɛɛ ɛɛ popô-ŋa. Da díwóo- díwu- taa da di- dítaa tɔ̂ɔ a kpaɣilaŋ. kpaɣilaŋ ɓa wúru woŋo pɛpɛlɛɛ. Da ǹaa nɔ́ ŋí gîe mɛi. Dítaa ka tí. Gɛ̀ ní, ŋɔni da káa naa va daa tɔ̂ɔ: <noise> kɛ́ɛ daa nɔ́ ká tí. A daa tɔ̂ɔ wuru wúru lula su. ŋ̀urii a kpala tí, ŋurii da-ni-ŋa da kpala yɛ̂ɛ wúyɛ ni, gɛ̀ ní zu-pere a kɛ̂ fùulɛ-fulɛ. Maa kala ti ɓe da gula naa. Naa ɓe da kɛ̂ naa díkɛ- díkɛ- díḱɛ dí kàa kpaaŋ máŋ díkɛ díɣaloŋ pu naa. ŋɔni sîi saaɓa ká tí. ŋɔnii da-ni ŋa káa naa lóa ɓé da nyîi zu. Da nyî- da nyîi lóa su kpaa máŋ wolo su. Naa ɓe da dí kâa naa. ŋɔnii támaa káa naa dífa dítaa lâai kɛ̀. Da dítaa tɔ̂ɔ nɔ́ tãi kpɛ-kpɛɛi yée mu kpaa máŋ ɣáloŋ kpɛ́-kpɛɛ yée mu. Ŋuŋ kpîŋ ɓa ŋɔni da kɛ́ ma sɔ́ya. Sɔ́ya a ǹóŋ kaa a- a- a daa tɔɔ nɔ́ a gbîŋ kpɛtɛ a kɛ̀- a ka- a pɔri a ka - a kɛ̀ a pâi lóŋ kâai, maa tãi a ŋɔtaa- a ŋɔtaai tɔ̂ɔ la. <laughs> Gɛ̀ ní gɛ́ gbe a ǹóŋ káa, ǹonîi dí sía, dí lí, daai tí a wólo. So berei ɓe láa lɛɛi la ŋɔni-ŋa mɛni su. ŋɔni-ŋa da-ni ŋa káa naa da dítaa tɔ́ɔ pɛ́rɛ- pɛrɛ fâaŋ mu. Da kɛ̂ da soyɔŋ. Kɛ́ ḿve nîi ḿve- m̀ve berei kɔ́lɔŋ da dítaa tɔ́ɔ kpɛlɛ da dítaa tɔ̂ɔ nɔ́ kpɔ a sɛŋ kôya-koya kɛ́ɛ. Kɛ́lɛ ḿve zɛŋ kɔ́lɔŋ da dítaa tɔ̂ɔ lai, kɛ́ tãi támaa da dí- da dítaa tɔ̂ɔ bɛrɛ- bɛrɛ faaŋ mu. Da kɛ̂ dîa soyɔŋ. Berei taa tɔ̂ɔ la. So mɛnii ŋȧ gɔ́lɔŋ é pîlaŋ ŋɔni-ŋa dîai dítamaai dítaa tulɛ ɓe- kpɛ́ni fêi- fé dí kélee dí kɔ́lɔŋ ɓɛ́i kɔ́lɔŋ da- da nyîi naai. Kɛɛ́ ŋa gɔ́lɔŋ a gɛɛ ŋɔni-ŋa da dítaa tɔ̂ɔ, díkɛ nyìi wúru wôlo su, kpaa máŋ díkɛ nyii lóa su, lɔii mu.